Piso anahy tiako noho ny kivà satria manko piso an de mahazo miditra an-dragno, milalôlalô ami zanakan-tegna; kivà, aha! Sy efako ka, sady kivà mônko rô le fadin-drazagnanahy de zany de vômaika sy itiavako ananjy piso ra anahy tiako ndrindra noho ny kivà.